To ɗoka ida na sɨno dai ji akamata dɨ sɨna ba awa fɨrfɨɗi amma mɨn dai ɗo rayuwa nuwɨn gaskiya wi lokaci mɨmma piyunu kafa karfe dirɓitim bahɨn tsɨr saboda haka mɨn kusan sɨno nuwɨn azirɨma ba awa fɨɗɨ ko kidu don du lokaci ba dɨ zara sal ta farko mɨn, mɨna tluwɨntlau ko mɨnta piyawan gan ɗo waina lokaci amma dai galibi sɨno, nuwɨn tɨma zira awa fɨɗɨ ko kidu mɨnta piyawansu pi ji dɨ ɗɨma awa vatlɨ iya rayuwa nuwɨn jikani.